Pues juech ëch manayn naje'e nak dun tyakach, takaspë nak dun neje'e yaj takat'sëp a'ax jedun oy dun a'ax kya ja'a kya ja kay neje'e nak dun wa'atyë nëyaj takachë.